Ehee, msunga una msimu, tata bina msimu, kibwando kina msimu, kisogo kina msimuu naa <hesitation> mani ya kunde pia yana msimu, bwachukiadi na msimu. Labda wenzetu wamwagilia hao neo wanaobwaki kiyasiku lakini situngo tuhandao bila mbwai wala bwai. Kwetu bina msimu bwake.